Men imo-ishoralar va tanamni harakatlantirish orqali odamlarning e'tiborini tortib, ularga nimadir to‘g‘ri ekanligini tushuntirishga harakat qilardim. Balki, ular menga yordam berish yo‘lini topishadi.